अगर चमड़ी जो है त्वचा अगर खुरदुरा हे। त तय नहाए के बाद ओमा तेल लगा सकत हस आऊ। जिलेसरीन लगा सकत हस। जब तै गरम पानी से नहाबे तो तोर। त्वचा सख्त होही अउ झुर्री कम पड़ही।